احب الاستماع للموسيقى العربية، خصوصا الاغاني التقليدية والموسيقى المعاصرة، <hesitation> استمتع بالالحان، والكلمات اللي تتعبر دايما عن المشاعر والقصص <hesitation> ولاني انا شخص احب الموسيقى وكانت امنيتي ان انا اتعلم عزف على اي الة موسيقية بس ما اتاحت لي الفرصة.